Ën mia vita l'avrai avü 'na vintena d'animali domestici, ën stu mument si l'ai ün can e dui ciat, pöi l'ai avü ün lapin, l'ai avü d'le cave peruviane, li l'ai avüne 'na dezen-a, pöi 'na volta l'uma avü ün scoiattolo e basta, al e gia bastansa parei